Ny sakafo singapour zany e da maro isankarazany. Anisan'ny tena malaza agny izao da izao foza asia sakay izao. I foza- alaina zany i foza igny e karakaraina da asia saosy masiaky da somary atao mamimamy koa. Da misy koa izao akoho voapizna zao sy vary mangitsy zao.